कऊ रंग एक रंग ओसो जो कि भूत हे रंग आ सो जो मेरे जेउ और काए त्रा के विचार और भावना जगाओ यो एक ईसो रंग ओसो जो कि एक साथ कई रंग का प्रतीक होए सको। कऊ रंग शक्ति और रहस्यमयी करै जानो।